Ëncöi a dizné suma arivà a ca al era tantu tard e alura l'ai di ma bütuma sü ën po d'acua a böi, pöi l'uma pià i gnoch surgelà, l'uma campaie ëndrinta e ën due minüte a ieru fora, bütaie ënt ël piat, cundìe cun ën po d'öli e dë peperoncino e ën po dë parmigian e dizné al e fait